Mombamomban'ny ndry Novely zelandy tantara aiko mikasiky irô, irô tamin'ny fotoan̈a andra zen̈y, irô zen̈y tan̈àna farany nipitrahan'olo <hesitation> nikôlônizen'olombelona izen̈y, irô zen̈y tanàn̈a farany nanan̈ovana zen̈y tafara na- naviezan'ny pôlôni- pôlineziaina àby iô zen̈y, ia, karàha zen̈y.